Lo que es la cuando xink'uluum ha wii' junaj <hesitation> k'ih winaq wilkee' naq ahk'amalb'ee wulkee' <hesitation> la rituut taqee' la novia rituut la novio y lo que es rituut taat rifamiliar taqee' y k'ih taqee' winaq k'amanb'ee wii' janaj re' janaj ma' nim janaj ma' nim nim q'iij pa' meer xiwa'a oontera winaq y xiwii' junaj re' xwii' ka'ab' lo que es la k'uluum porque peet la pan civil y luego pan pan rupaat tiyoox entonces ka'ab' ka'ab' ka'ab' re' tipo de de nim q'iij que xwii' pero wii' nim nim ma' nim q'iij ka' cha winaq xiwii' este xiwii' la xaj k'eh winaq xixajwa k'ih winaq xi wii' alegre este la lo que es la vestido saq la vestido velo de novia tacones padrino y madrina kiro' aka sa nim q'iij xib'an nim nim sa nim q'iij xikap cha re' tii' je' las seis de la mañana ku'xa kab'laj pero ya junwaar cha verda entonces oontera are' junaj nim nimq'iij lo que es la lo que es mi boda.